A pos iri diciembre ya pieua sieua, horita ya sieua nochi ninunca inin diciembre, nochi hasta enero toravia sieua, pero ya de febrero, febrero, marzo, abril ino ya tunah, chicauac tunah, aha chicauac tunah, ino mayo yaha chicauac tunah, tunah tuna nicu lalibis, uhm, hasta paquis amotcaguantaroua porqui lalibisca tunah, o te ticuhcuchi ca quiyauac, amo bilis itcalaquis calihtic porque cah ca tunah, aha, ua noh sa nucal de, de lamina amo nicpia de de colado sa de laminina nicpia, pero lalibis chicauac tunah, lalibis sentiribi tunah, aha, amo bili itcucuchi porque lalisca tunah iiino icu ya cah xupantlah pos ino sieua poqui quiyabi, aha, cuac quiyabi pos sieua, aha.